نغير الفترة بتاع طفولتي، مكانتش طفولة سعيدة كانت طفولة كلها آلام وكلها قسوة، لذلك نغير فترة طفولتي آآ نحاول يعني آآ نلعب أكثر، ما نتحملش مسؤولية وانا صغيرة، نحاول آآ نلعب مع تلان ن-ناخد وقتي في اللعب ما نكبرش قبل وقتي نعيش طفولتي كما هي.